Ɛè! elã ɖewo li nye ya, nye me dzina na be ma, ne gogoŋ alo ma kpɔɛ ku ŋku o. Ye nyi lã ka? Edã. Nye me dzina be ne gogoŋ o. Pa se, nye ŋtɔ yi né le nuƒo ƒo le fiyea, edã ɖu nye ŋtɔ kpɔa, afagnan kɔ̃dzi me va yi fó ɖo. Ye be zã ga nuŋ gbogboɖe. Edã gbava ɖu vinye, me kpaŋ o. kpoa numawo nana bé edã ya, nye me dzina bé ne gogoŋ o. Voa né enyi be, shigbe ame kpeɖe ame ŋtsi nene, ne nyi be, ee. ame kpoe fiɔna nu ame, ame ke gba nyana nu ye fiɔna ame. Ne ameɖe teŋ li a teŋ fiɔ̃ nenema ƒe nu be, ne me kpɔ nenema be lã tɔgbé ma fiɔ̃ atsike ya ɖe ŋmɛ nɛ be ne kua, me lɔ̃ be ba gava. Vɔ ne ewã ya me leme, nya me dzina bé ma, ma kpɔè kudo ŋkuo. Yé de dea tsã, o yɔna lã ɖé le miagbɔ lé fiyéa be elo. Gbakudo tsimɛ nyi bé nywãwoa, numawo ne enyi be, wó gblena nu le agbetɔ be agbé ŋtsia, nye me dzina ma gogowo alo, ma kpɔna ŋtɔtsa o loo.